rob, kunon, nii, nuwo, nokono, nibiyo, wuni, toro, kwab, gen, rob, kunon, nii, nuwo, nokono, nibiyo, wuni, toro, kwab, kuna rob, gen, kuna rob sir kino, rob, kunon, nii, nuwo, nokono, nibiyo, wuni, toro, kwab, kuno kunon. gen, rob, kunon, nii, nibiyo, wuni toro kwab kunni. Gen, rob, Kunon, nii, nuwo, nokono, nibiyo, wuni, toro, kwab, kun nuwo, gen, rob, kunon nii, nuwo, nokono, nibiyo, wuni, toro, kwab kuno kunon, gen, rob, kunon, nii, nuwo, nokono, nibiyo, wuni, toro, kwab kuno kunon, gen, rob kunon, nii, nuwo, nokono, nibiyo, wuni, toro, kwab. kun nibiyo, gen, rob, kunon, nii, nuwo, nokono, nibiyo, wuni, toro, kwab, kun wuni, gen, rob kunon, nii, puwo, nokono nibiyo, wuni toro, kwab, kun toro, gen, rob, kunon, nii, nuwo, noka no nibiyo, wuni, toro, kwab kun nuni, gen, rob, kunon, nii, nuwo, nokono, nibiyo, wuni, toro, kwab, kun toro, gen, rob, kunon, nii, nuwo, nokono, nibiyo, wuni, toro, kwab,